په غاښونو کې د بندو شویو خوراکي توکو د لرې کولو او پاکولو لپاره له د غاښو له خلال یا غاښ ټومبوني څخه کار اخستل کېږي. دا د اسلام په دین کې یو سنت عمل دی. په طبابت کې د غاښ پاکول له خوړو وروسته د غاښونو په خوندي ساتلو کې مرسته کوي. موږ باید له هرو خوړو وروسته خپل غاښ پاک کړو.